Sa kira manusia hidup, tra bisa hidup tanpa teknologi e. Kenapa tidak? Karna, <hesitation> apa revolusi industri empat titik nol nih sebentar lagi mungkin apa lima titik nol kapa. Mungkin tong kaget robot su terbang diatas awan-awan ka, atau mobil, kan di luar negri kan su ada-ada to? Paling banyak skali kalo apa mobil tanpa supir. Nah disini kalo kita mo bilang apa, manusia yang tidak bisa hidup tanpa <hesitation> apa bisa hidup tanpa teknologi di sekarang ini, tra bisa sa rasa! Sa rasa tra bisa skali! Karna apa-apa, apa-apa saja ketong sudah buat instan. Jadi, kitong mo melakukan pembayaran, tong mo ambil uang, tong mau apa, pokoknya mo apa-apa di sepanjang hidup ini butuh teknologi skali. Contohnya ko mo, ko kalo sampe di rumah makan trus ko tra bawa apa atm, ko tra bawa uang satu pun ya jadinya ko jatuhnya harus bawa HP untuk ko bisa qrish. Nah kalo ko sama skali tra bisa apa bilang kalo <hesitation> itu tadi qrish to qrish ko kalo, itu su paling simpel sa rasa. Sudah paling instan yang ada saat ini, di era sekarang ini. Jadi sudah terlalu instan jadi apa-apa dalam bentuk pembayaran apa-apa pun, itu semua terlalu instan. Trus, yang kedua itu kaya <noise> ko ke atm to, trus ko tra bawa atm contohnya, ko tra bawa atm, ko mo bikin apa lagi? Ko pastinya ko pikir harus kembali ke rumah, contoh ko pu rumah ada enam jam kembali kesana, jadinya harus bagemana? Sudah, saat ini kan dong sudah ciptakan lebih lebih lebih instan lagi, itu apa tong kaya tarik tanpa kartu atm to. Itu sudah memang sudah paling canggih dan memang instan saat ini. Jadi, kalo masih kita bilang bahwa hidup tanpa teknologi lagi, sa rasa tra bisa! Untuk kita bersaing dengan kata itu di era sekarang ini, tidak bisa! Karna sudah, ini sudah tinggal jauh, jatuhnya kita harus menyesuaikan diri lagi to dengan saat ini. Jadi kaya, ko harus bisa! Tong harus bisa untuk ikut apa kemajuan teknologi saat ini. Sa kira begitu saja kapa! Nah kalo untuk sisi, de pu sisi negatif ini, sa pikir <hesitation> sisi negatifnya tu, de mengancam apa orang-orang di dunia pekerjaan yang masih dalam bentuk manual begitu. Pekerjaan-pekerjaan keras dalam bentuk manual begitu to, jadi jadi- macam apa teknologi ini macam de ciptakan alat sendiri untuk bisa ganti manusia. Intinya manusia akan terancam manusia akan terancam- dalam dunia pekerjaan yang seharusnya manusia lakukan tapi saking majunya nih dong bisa ganti sampe manusia itu terancam tidak bekerja. Jadinya dampaknya apa? De meningkatkan banyak pengangguran. Pengangguran yang terjadi dimana-mana, jatuhnya banyak kriminal, banyak orang baku bunuh apa begitu to? Iyo karna itu dampak teknologi trus yang tadinya kaya mini market apa dulunya tu mama-mama jualan trus adanya apa mini market dengan <hesitation> mini market iya semacam itulah. Jadi kaya toko-toko swalayan yang tinggal kita masuk dengan mudah belanja, ambil apa trus bayar qrish apa keluar. Kan orang-orang skarang kan inginnya begitu to, de tidak suka apa ribet-ribet. Akhirnya, mama-mama yang berjualan-berjualan itu, kaya tidak dilihat. Jadi, dampak negatifnya tu sangat bahaya. Kaya <hesitation> ontohnya, pomp bensin. Pomp bensin tanpa apa, tanpa orang yang bekerja disitu lagi sudah digantikan jadi sudah di apa bayar dari jauh trus datang, mereka tinggal ambil, isi sendiri trus De pu jalan, nah itu kan mengancam mengancam- apa pekerjaan manusia. Yang tadinya kerjakan oleh manusia tapi, akhirnya mereka juga terancam. Itu yang sa pikir bahwa setiap apa, dong ciptakan setiap dong ciptakan- sesuatu yang baru dong sudah pikir juga dampak negatifnya. Jadi, ini yang selalu apa dong saling bersaing begitu. Jadi, dong ciptakan hal ini, dong su pikir lagi, ini sebentar ini ketong akan korbankan orang lain juga. Jadi, jatuhnya orang-orang ini harus bisa menyesuaikan diri lagi. Sa kira begitu.